ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण प्लूटो शीद से पेरिस। होमिया मा के मा के सूर्य, फिरिअस, पोलारिस, पेटाल्जस, रीगल काइनोपस बेगा आल्तीर। सप्तेश मंडल ओरियन कसोफिया कन्या सिंह। वृषभ, मीन, वृश्चिक चंद्रमा मून पृथ्वी का आयो लो बृहस्पति का। यूरोप टाइटन का टाइटन गैनिमीड। प्रियान नेबुला क्रेव नेवाला ईगल नेवाला। आकाश गंगा त्रिशूल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हेले का धूमकेतु। न्यू बाइस सड़सठ पी चूर योवर व्यास्था, पेलास और इरोस।